Noq, ku sul olõ-õi vaia, ku sa jovva-ai ärq süvväq nii pall'o, sis ostku-uiq! Ostu-ui hindäle nii pall'o kokko söögikraami! Sis ei lääq halvas kah. Ostaq õnnõ nii pall'o, ku ärq jovvat süvväq! Tuud piät väega kaema. Ku sul um pini, sis söödät pinile ärq ülejäägi.